Dək ɗa tlanən garan naa ɗəma naa dəma abən ga naa maamu ga abən ji kə mi jo zəga tu asali nda dlamau shar naa dləgman ja dlan ɗəmaame ii kunu shar ja ci bii ja naa maamu gaanai